ډېره بښنه غواړم زه په دې پوښتنه سمه پوهه نه شوم؛ ځکه بادي آلې یوه تحت الفظي ژباړل شوې کلمه یا نوم دی. څومره چې حدس وهم ممکن د موسیقۍ بادي آلې هغه وي چې په پف یا پو کولو سره غږېږي، لکه تولۍ، ترومپټ او نور. دا آلې په موسیقۍ کې ځانګړی ارزښت لري چې هم په ختیځه او هم په لوېدیځه موسیقۍ کې کارول کېږي.